Ny loko mavo an dia midika fanantenana ho ahy satria hitako loko velombelona izy io. Ny zavatra tonga ao an-tsaiko voalohany rehefa mieritreritra ny loko mavo dia ny masoandro.